Min to ni mi kyamama hannde e nder, mare fuji meɗen ndi gonduɗen e leydi ndi ɗoe, ira mare soni mi latoto e nyalaɗe wotonde nyallamo fonda mi laato nagge, e bura nim mi goɗɗum ko fere, <hesitation> na fakka muɗum a yaran kosan muɗum, a yaharan ɗn lumo keba shede kuntira harkaji maɗa, to ni haaje nannji ndun a yarai gesa maɗa demina. min fani igga mi latoto dabba nyalando wotere igga mi lato nagge